شوف بش تصور تصويرة مليحة لازم يعني يكون التبات في الكميرة ويكون الكميرة دات جودة مليحة وعالية وكي تصور صور حاجة جميلة متصورش واش جاك هكداك تتحصل على صورة جيدة لاي شخص